पतलून के कई प्रकार होला अउर एके पैंट के नाम से भी <hesitation> जानल जाला। पोशाक के भाँति पतलून के भी कई प्रकार होला अउर एके कई प्रकार के फैब्रिक से बनावल जाला जैसे सूती सिल्क अउर डेनिम आदी से बनावल जाला। आजकल मार्केट में हर प्रकार के पतलून उपलब्ध होला। जेके जौन प्रकार के पतलून अच्छा लागे ऊ अपने शरीर के ढांचा के हिसाब से ले सकेला। कउनो खास अवसर पे पहिरे के खातिर खास तरह के पतलून उपलब्ध होला। कउनो कउनो पतलून में बाँधें खातिर नाड़ा लागल रहे ला ते कउनो-कउनो में बटन या चैन लागल रहे ला। कउनो कउनो पतलून ढील होला ते कवनो कवनो टाइट होला। <hesitation> अपने शरीर के हिसाब से माने पतलून के निर्धारण करे ला।